<noise> An'Afrika Atsimo mana <noise> an'i Nelson <noise> Mandela izay niady tamin'ny fagnavakavam-bolo-koditsy tan'Afrika Atsimo. Io rangahy i io gny tena <noise> fatatsign'olo la vô miresaky an'i Afrika Atsimo henany zao.